Sambo ndraiky misy le misy le amy vodiny kara somary mirab- maranidrangitry amy vodiny ambany ao igny igny le mampitsingevany izy amy ragno, aveo le mampande izy ndraiky le izy misy môtera agnaty aka misy môtera de misy enerzy mampande izy.